لو معايا حاجة، محتاجة ابص اول حاجة على الكتالوج عشان بيكون مترقم وبيكون كل حاجة بيكون ليها مكانها واسمها وابتدي بالمفك لازم يكون عندي مفك صليبة ومسامير وابتدي اشوف الكتالوج بيقول ايه وامسك القطع واركب واحدة واحدة وافكها واربطها بالمفكات.